קִנְקוּן דִימָא פַרְחָאן פַאש קִנְהַדְר עַל הַסַּפַר וְהַמְּעַאמְרָאת הַגְּדִידָה, קִיְעַגְ'בְנִי בְזַאפ נִסְמַע קְסַאס הַנַּאס עַל רַחְלַאתְהוּם וְלָא נְבַּרְתַאגִ'י מַעַהוּם הַתַּגְּרִיב דִיַּלִי, כֵּלַא קִיְעַגְ'בְנִי נִתְכַּלַּם עַל הַקְּשׁוּף וְהָאֻפְלָּאם לִי קִנְסְתַמְתַע בִּיהוּם, וְאוּ אִי מָוְדּוּע קִיְתְעַלַּק בִּתְּעַלִּם וְאִכְתִּשָּׁاف אֲפְקָאר גְּדִידָה, הַדֶּא שִי קִיְחַמֵּסְנִי וְקִיְכַלִינִי נַחְס בַּנַּשַאט.